annin <hesitation> gaf an dikeyyoa <hesitation> malan woyyaket rumu tok kas akan an kaenii rumun tunen dukkanoti rumu tanen min ken kas namu bane hiilalu mant kajjira maan kasit midasen namu himbekuu dub rumutan yaani bane malan kas kaen yaani abbanii ada pesa akankassit olkayetaa, pesa guddio hama pesa yaani guddio hama maan dandae shangae an naffit anumt ilmani lakisi pesa sun kassit lajisi sila inama kadibin dandee pesa sun kasssin cchisuu dub uf gaffede pesan kun essa dufee nam kun essa akan pesa sun gura edeuf koraa.